Biyeer waɗi liƴƴi nayi: Biyeer biyeteeɗo Pale ale, biyeer daneejo, biyeer bolond, e biyeer birin. Seerdi ɗi ko kuleer majji e kañum no ɗi peewnirte.